Пеш аз он ки мо ба машқи ҷисмонӣ шурӯъ кунем, муҳим аст, ки бадани худро омода созем. Барои ҳамин, мо бояд аввал як гармикунии дурустро анҷом диҳем. Гармикунӣ кӯмак мекунад, ки мушакҳо фаъол шаванд, гардиши хун беҳтар шавад ва ҷисм омодаи машқ гардад. Дар аввал, мо бояд ҳаракатҳои сабуки дасту пой ва гарданро иҷро кунем. Баъд аз он, метавонем каме дави сабук ё ҷаҳиши сабук анҷом диҳем. Ҳангоми гармикунӣ, нафасгирии мо бояд ором ва мунтазам бошад. Агар мо ин корҳоро дуруст ва бо эҳтиёт анҷом диҳем, машқ беҳтар ва самаранок мешавад. Гармикунии хуб, ин калиди як машқи муваффақ аст.